वैसे ते हमके कोनो भी जानवर के आस पास गइल में डर लागेला लेकिन जउन जानवर से हम्मे सबसे ज्यादा डर लागेला उ हवे <hesitation> सेर और बंदर। <noise> सेर के ते संरचना अइसन बा कि ओके देख के डर लागी जाला। ओकरे अलावा जब उ दहाड़ देला तब हमार हाड़ काप जाला। ओकरे मुँह में बहुत बड़े बड़े और नुकीले दाँत होले। जउन माँस के बहुत जल्दी आसानी से फाड़ देले जउन बहुत खतरनाक लागेला <noise> और बंदर भी <noise> जब बहुत पास आ जाला ते मार पीट सकेला और काटू सकेला। जइसे इंसान के बहुत समस्या हो सकेले। अइसन कई ठो घटना सामने आ चुकल बा जहाँ बंदर पर्यटकन पे हमला कई भइल बाटे और ओनके बुरी तरह घायल कई देहले बाटे। एक पर्यटक के ते उ बर्वे नोचि लेहले रहल जउन बहुत पीड़ादायक होइ।